اگر مےٚ پانٛژن پوٚژھٮ۪ن خٲطرٕ ڈِنر بناوُن چھُ تہٕ مےٚ چھُ صِرِف نٮ۪صف گٲنٛٹہٕ تہٕ بہٕ کَرٕ گنڈے ایلو تہٕ سلاد تیار۔